Bueno in, lusu chi chi, síi forma kanováati chi ee kitiún chi ñintiote ta ño ñini, cualquier señal ku salate ñiño ñaun, ñaun ñoo sara cercar vato veeyo te ñi, vilo chi na nanf ee ma ñinti maa kití ña niite tiñi ñoo kit ñiti ja koo ñoo sara cercaar nuuté de yua ku ño kutiti yuunii kuu diferenciado pero ee ño amistate eñiño ño kitka kaka ñoati jenojate te ño kutiti chi ee luu kamichuko nuuté ño kuítí nau kasatí kante nu ta´ate jena´atí te yua ni ja´a ni tiempo kua´a.